بطبيعة الحال <hesitation> إذا خيروني بين يكون عندي قوة بدنية خارقة، والا قوة على التحكم بالطقس، باش نختار اللي تكون قوة بدنية خارقة، على خاطر نحب نجرب حاجة يعني جديدة حاجة <hesitation> مش مألوفة حاجة <hesitation> عندي -كان- <hesitation> كأنا ومعنديش غيري ، الحاجة هذي بتحفزني أكتر، الحاجة هذي يمكن تكون حاجة خيالية شكون بيها فرحانة على اللخر.